Izy koa karaha njegny ke arakaraka fomba fietsiky ananje ivolagnako raha aminanjy izy koa mialatsigny hitako tsikiniany aihe avelako samy vita amin'ny manaraka ndraiky e satria antegna tsy tonga lafatra mety andratra raha ninajy avelako samy vita akagny fogna